انا منآمنش بالاشباح فكرة الاشباح هي فكرة مش منطقية يعني، فكرة ما هيش منطقية يعني واحد يقول لك في شبح واحد مشـ-، اعتجد ان الاشباح هي فكرة يعني <hesitation> داروها يعني كاسطورة يعني زي اسطورة زى يعني مثلا <hesitation> اسطورة فضائيين زي ما يجول لك فيه فضائيين زي ما يجولوا فيه زومبى حاجات زي هيك يعني انى معتقدش انه في اشباح اصلا